Haky! La fa tia ley zaho de miompy avao na tsy mety amin'ny maha-Malagasy moa zany fa, Malaagasy tsy de misy biby, <hesitation> ratsy firy ao amin'azy, la fa tianao izy de afaka ompianao ao amin'ny tranonao.